אלא קאן ענדי צדיק בغا יאקול סחי, כננצוחו יבדא בלחאגאת לבסיטה בחאל אלחרירה לחפיפה ו אלחדרה, ולא קסקס בלחדר בלא לחם חתי סלטה דיאל אלחובוב אלכמלה בחאל אלעדס ולא לפריק מע זית זיתון ו אלחאמד, קיין חתי אלשורבה דיאל אלקרה ו אלחרשוף <hesitation> חפיפה ומגנזיה, כנקול ליה בעד שוيا עלא אלמקלית ו יחל יطيب בזית הזיתון, וייקתאר מן אלפוואكه פלעלשיה <hesitation> אלאכל הסחי מאשי ממל ובאלעקס פיה נכות זווינין לראתти כפה טיפ.